ଆପନା ମଦ୍ଯାନା ଭୋଜାନା ପାଈ ସାଲାଟ ଖାଈବା କୋ ଚାହିବେ କୀ ସାଂଗେଶ ଵିଚ କାହିଗୀ। ମୁଂ ସାଂଗେଶ ଵିଚ ଖାଈବା କୋ ପୋସଂଦ କରେ କାରଣ ଏହା ସହଯୋରେ ଖାଈ ପାରିବା ଏବଂଗ ଉରୁନା ଲାଗେ।